nako ngoji manege nako daging manege wa gogono sokonoke la itahan la iawet manege manege musti ngone wosngosama kulkas nako nyawa jo mamampu harus de nanga manga freeser manga kulkas untuk ja gogono manga daging lai tahan sebab daging manege nako wo gogono wosmomana uwa wa es uwa atau wosngosamuwa kulkas ika atau freeser ika manege taiti imela karna ena lakeme apalagi naoko naoko manege nako wo wa es uwa ange moi dika manege ma lako lo itokaraka ma pokoro lo ijobosoka so maruka manege menurut ngoji ya ngoji aji cara manege harus wa es atau wa gogono kulkas ika la ma daging manege itahan agar bisa manege ngone kawo ojo- ojomo sokomanege kira kira.